miboaky aly avao koa any fanihy gnatony zay satria i mahita aly la mazava aly ny masony la miboakin-mitovy amin'ny biby miboaky atoandro io avao koa.